Ba neozelandɛra a ninɛɛ ba taradisiɔn, aba we be cururu, ciatirirɛ, ubiɛn ba we we yooh, yooh nɛ ba we fii fua. Oro bie sin miyi min fua, terɛn, donk to bun be so sin ba we wera yooh, bun ɲa min ba taradisiɔn.